Je'e mas jëxpëch jue yë t'sukyë je'e naranja china yëch dun mas jëxpë y yë t'sëbox pues jue yë mukëp në t'sëbox në jadun yë mukëp.